ס'איז דא א מאטאר וואס מאכט אז ס'זאל קענען ארבעטן, ס'- מ'קען אריינלייגן ס'האט צוויי טירן מ'עפנט עס אויף ס'האט א באנטש <hesitation> מ'קען אזוי ווי אריינלייגן עסן און טרונקן און ס'האלט עס קאלט, <hesitation> מ'קען אנשטעלן ווי קאלט מ'וויל ס'זאל זיין, און ס'האלט עס קאלט די עסן.